لعبتى أو رياضتى المفضلة هى كرة القدم لأنها تعطيك إحساس بالحرية و الحماس أستمتع باللعب مع الأصحاب وكل مباراة تكون مليانة تحدى و مرح كمان كرة القدم تعلمك أهمية الفريج وكيف تتعاون مع الاخرين لتحقيق الأهداف أحب إحساس الفوز بعد جهد كبير وهذا يعطينى دافع كبير للإستمرار